मास मछली, मुर्गा, मछली, बकरी में जो पोशक तत्व। प्रोटीन पावल जाथ छे उक्रे मुकाबला में सहकाहार में भी। कुछ सबजीयन में सारा तत्व पावल जाथ छे जैसे की पनीर। मश्रूम ड्रॉम श्टिक जेकर हिंदी में मुंगा कहल जाला उक्रा में। भी स सहार सिक्के बराबर ही पावल जाथ छे बाकी मटर। मन्धागोभी, मुली, सलजम चकुंदर इस अब खाय से जल्दी। पच जाथ छे और उसमें भी काफी प्रोटीन पोशक तत्व पावल जाथ छे।